ना, तशे ह्या सवारां खूप बाशिचे शैली असत आनी मी कसले एकत भाषीचे घालूंग वचनाइ पत्रेक कार्यक्रमांग तशे तशे शैली चे कपडे घालतै तशे मी सगल्या भाषीचे कपडे घालतै।